Netetuo be wo kono le, miŋ keta domodaa ti, miŋ keta tiya duuraŋo ti teŋ, niŋ i ye a domo i ye i bandii niŋ i maŋ boroosoo taa i ye a daa joosi niŋ a tolita i ñiŋ soolu kono, i daa be kasa la le.